Oyi ro Etiyopi to oro ayili-sirasi ba tun lo pa'ama benu nɛ jere jenu lo ma tete ba wurara wian sin ho afiriki o ɲan iro etiyopi etiyopi a lodɛn ho a lodɛn ma tete han relizion na yaya ya a pan mibini babe se